Nti yɛwɔ afidie bi so wɔ hɔ a, ɔboa yɛ ma yɛtim keka sementi bom. Yɛde frafra. Woahu sɛ nnɛ anibie aaba nti no fɛɛse no, sɛ anka yɛɛbɛsi dan a, wobɛhu sɛ nnipa no afei ne ɔɔbɛsa anwea kakra ne ɔde sementi kakra aka ho. Ɔde n’ahoɔden de sofi bɛgu so afrafra kɔsi sɛ ɔbɛfra. Nnɛ so no, anibie aba nti yɛwɔ afidie wɔ hɔ a ɔyɛ saa adwuma no nti deɛ ohia ne sɛ, wokɔ a, sɛ anwea kakra ne wode bɛfra sementi no a ne wode anwea no agu afidie ne mu ne wode sementi no aka ho ne sɛ wowɔ bibi foforɔ bi a, ebia aduro bi a wode bɛgum ama no ayɛ kama a, ne afei so wode aduro no agum ne woasɔ afidie no. Ɔbɛyɛ ne nyinaa kamakama afra ama wo a wɔmmrɛ hoo koraa nti afidie no a yɛde frafra sementi no, saa ne ɔdi ne dwuma. Ɔmma nnipa nsɛe n’ahoɔden bio. Ɔboa wo ma ne fra kamakama pa ara kyɛn sɛdeɛ nka wode w’ahoɔden bɛyɛ.